Yamboetetako mburuvisareta <noise> ñaneretarapegua jare <noise> ñaneretaguasupegua mbae oime yave mbaraiki <noise> ikaviko yaja <hesitation> ñamoirureta jare oata mbae yave yayapotako ikavivae supereta reta <noise> jukurai yave <noise> ikavita yaiko mopetirami.